Gaaza zəga naa məgənyi gara ka pikshi bikto pəɗək naa adumau ka ɗaurak shi daga ka dlamik shi kwa nən aa ni nakshi ii gi ci kuma zəga duə dək be aa dlamau kə kə mangarin nən aa limta ci bai